Baraza ni- nikyo ekiro ekitukuba twakaruga kuhumuraho, ekyabaraza buri buri ekiro eki orikweteekaniza buri eki orikukora kyoona oyeteekaniza okikora baraza nomanya nti hati ndaaza kuhika hakiro kyokuhuumura kya Sunday buri kintu mbe nkimazire baitu baraza buri omu nikyo nikyo ekiro ekikusinga kuba busy. <hesitation>